Ah namo ke ere korona namo pure dega e ona avo ati ue mihena namo meni ta javote mihe avo pambuto kiri enda pure kito ei ma vari harako pije vari inderi harikura sese kione ve ue pije kone kahumbe eto ue pambue iji dipori hio toto avo puto kiona kiroro iji ingio eto kiona iji nei evi kio uh uh uh. kiri avo ba avo uje ona. ba ange kero ba pije na be joru avo kiona joru na be avo ange re pure kiona ba avo ore ira avo embo maha ta ba ra. embo maha ta indari ra avo umbore pure be evi ona pure ora do re vivi ore Vuto iji heroro tafa ue re avonu avo kiri eto ra nango nau pari umba tangere be avo indi ora heri savo avo indiue na ba re avo simba e ora pure erue re avo vuto iji heroro tafa eni tefo tafa ai ingito eni ufue eroro tafa avo umbujo to tafa ami ta iji re b aba inderi ange pije inderi ta iji avo ue eto inono ue kogue ue na avo nau inderi bari ma donda ue sari uje avo ra ro avo pure avo ba ivo be ora ie angere auto mihe kito avo iji eto fue ora ba re isuketo ra isuketo iji fue futo degi angere uja jovu kito iji tofo re eto degi or aue mihere ue eri avo kio ora sari ai eha indi ora amore inderi embo ra eri pemi vajeri keto re Ue re ba ve avo e ora. ba veo umuo hue eto avo ve pambure vuto inono ue re avo e ora ami ta joi re nango umo avo pambuto eva kito indi ora meni inderi mirae ujae amo umo avo indiue na pure e ora kito inderi inono ue re kogue re avo inono ehija ro eto re avo ra pure simba e ora pasimba juruka re mo indeto ra amo simbe e ora nau ga hanana ue jo ami pure nango re pure umbari re amo re pure ba ve avo e ora eni ora hako ai mihija te e avo e ora pure ora pure nei ora pure ue pambto araga hia e ora vuto da hio e ora ue da ta kito mo oro vande auro serekito embo amo pure e ora houketo puto gosike ora araga kito hure ga kito eto mo houketo isoko eto hio ora puto vuto angere uere akakari joi eroro ue simba ue na nango ta pure mihija angati ie avo nango pure e ora pure ue hito inderi iei hito kouge re hako pure eni angari avo hako ijeji kio ora angere ijeje keto unduke ue re unduke haupa isokso Ue re vovue inderi eha vovue ari na ue re maha avo indi ora ue re nango ta joi mire nango ta o pepemi amo angato hio avo umbore ora eni avo pure amo nango ta ra pure ambari ra avo umbore pure amore re mane toro ra te pure tafa kaike to kaike to eto anga ore pure na avo umbuto inderi sari ue mihe na hako ari na anga ue avo nau embo maha tafa ta to jimba e ora ue ba re e ora beuje ue re avo re ba pije o dei re pambuto nango ta besi here avo aragai indi ora indikito be re kahumbeto hito pije ve do da wasiri ga hito re embo maha ta jage e ora afija maha nau ba ora pure avo avo ue pure be hio indeti ue ami nau be re ami ta jogo na evi ra pure ejo anga e ora eto toto vuro amo afija tafa nango ma toro ra ba ue ora ai hito amore ba ue ora, pije ue ora. donda javo avonu ue avonu ue. javo te javo te pure ora hiore na harimbari sari ari koguero Nau afija penunu ehe na ambore nau afija hande hio evi ra ro ba pemi hi evi r aro avo ue re avo pere nau maha ta ke embo umbo rara bara pere miheto ingito ra nau donda avo he namo kio inde ona uje kijo anga ona anga hi ore avo bara ami hondati ora. hondate pajire be avo afija jape ai umbari ue na mi ora avo afije jape wasiri nomo avo umbari ra wasiri numo avo be pureto koveto do indiue enjo hoi ga hande javo avo hito mine enda da ra hana ena enana hanana re ambore pure ambari ra pure re pure eni ora. pure avo e ora pure ue amboto pambuto eri efusae umbuto amo nha mane indio ra te nango te enjo eni ingere ra eve ra amo eri arufo ivo rah io re indio re pure na indio ra to pasimba juruke eto indiue avo tevai arumbo re. Eto juruketo isoko avo umbuto hiore ovu indio re fure na indi ora eto avo afija ta mireri ra tofo ta donda anga ue pambuto nango sari ue uroro hako nango ta undi meni nago te undi meni indito ue ora eto indiue puvuto embo pamone ue vuto umbororo hako nau tofo ta undi meni nango ta afije ami pure eto indie hena umora ue avo donda amore angati ue embo pepemi ta donda ra eto pambu eto torero vuto nango tai mira simba uja nango bara ue umbato ra umbuto ambureri nango re tofo aja pure re eto ari harako amo nango ta pure pure onje sumbu be enda tumbae pure amo re honje sumbu ta e ora pure eni eni avo hekai pure pambura te enda tumba pure ta amore embo seniketo seniketo ambo meme tunga osaga wasiri osaga e ora mo ora te ange be ora embo avo vuto eto hiore mane inditora hambatora Avo umbore ajeti ora pambati eto e ora avo nango ta opipi ta opipi ta pure ra eto angato umbari ure na donda sari kemo umo amore nango akari evito avo nango mi ae ora amore beuje hambo ra ori beuje hambo ra ambore embo tofo to mi ke kiki isoko toto ke re ingikarna re nimo inderi pure ai. inderi pure ai uja ta amo no ori beuje avo vituja ori vetuja avo nimo embo be re mo pamone be kito avo oro te kaija te ki te amo no ori beuje avo ki amo kaije to kaija ami veto o koro ami teto kasiketo amo miraa ja ue kito na amore to ato a te mo ori beuje avo mirovo kito re nimo re pure re atoa nimo re nango re pure re pure ra pure avo e ora eto namo re pure avo eto na evi ona pure one sari iji mo e ona indito na evo re e ona te Nau avo pure ai ona amaire evore mane e ona afere afere ue mine ifo vuji ona meni ami ta joi re namo re pure mane ue ona ami ta beuji amo re hambo na avo embo maha ta afija ta jape ta ke mihija re dipori eto na evo ra ue uja amo pure e ona inderi pure e ona eto da da momoru re avonu re houga hio ona ajika vajik tore umbuto gosike ona amo donda eni mi mane ona amore da re eni e ona da re avo nango ta embo maha upipi ta enda umo ami to usukari donda re avo ra da re ra avo da re eni vaji kiora ami kio na mi ma iji eni te amo pur mi kaiketo na te ire tumbae umbato na anga e ona heri avo timbuto na ami umbuto pambuto nderi re amuto indeto na anga eto re heri cambo na pure e on ana pure pemi be ona donda namo sari pe sarova avo vande sari umo uro indioro no enjo hoi enda umo eni ta avo Isa umoro vuroro kito hio na indioro na indeti mireti tiri ufo ena inderi mira tefo mihe ona vovo re mo re hi asa ona ke ehe nu avo inderi ga miheti ke avo pure avo samuna be ona bisi be ona. ona embo meni aha degi avo ahita avo isa umoro na namo ue inderi bari oro noi mihija isa embo re vuvuro re pure re hanana ga pasimbe juruketo hio indio or ate mirae avo mo vovuro re nauha mine bari samuna be pure ai avo ra ma hio enjoi hora ambuto heri avo indetora mi hio anga ona mihere pure avo onje sunjufu be re e ora pure ona ami ta joi re sari ke umo aire hanana pemi be ora korahi na ue re ami meni amore ke uja re hanana avo na na re ba pemi ange sari avo puto vuto indiue na nau isoko ta hanana ta enjo mihe avo hanana pure e ora tunga bari osa aire enjo hoi ga kito mine da ra ke isa umoro akari avo E ona avo ara ue avo ke kajari re angato umbuto mihena amai re angato ue na o avo nau ta pure ra hi o umbuto sari ue to eni umbuto pambuto sari ue to avo ma iji gosike tovo angato pambati uja angato umbto nango ta asisi namo aita moha ke moha ba pure inderi ba gamo ra sari kio ore miro pure miro mire to ra te tefo mirae te eruma vuto ga do ati evi avo erue avo samuna ambore afija jape vaha mana kiki kiri eha avo angati kijo inge kara